Mikasika ny télé ndreka raha fomba fanazavana anazy aminà zaza, de izy io an pelapelaka, na maventy izy an, karaha le télé be vody an, de le raha lavitra no hitanao aminanjy fa sy le raha akaikinao ohatra hoe: amerika, na afrika akany an, de misy sarin'olona hitanao anantiny, na resaka sarisary dessin animé.